<hesitation> izaho zane ty isaky andehanako, isan-ke te-te-ty heren'andro, manome eo amy isaky hoe <hesitation> atao hoe eo amin'ny roampolo amy zato ora, anatin'ny herin'andro, satria raho latsinainy raho mandeha eo amy adiny enine eo, talata raho mandeha misy ndraindray mety adiny folo, larobia ka raho ka mandeha ka misy ady roapolo eo, miveriny misy, misy ka raho alakamisy vingt quatre heure sur vingt quatre heure aza mbe agne daholo fôna, zay zane nitotaliako aze io satria misy, misy miasa miasa atoandro aman'aligny raho zay anomeko aze herin'andro zay io